Pos m'arrecuerda a essus añus delos dosmilis quando yo era nuevinu i juegávamus alos vidiujuegus d'aquellus añus aondi'l punk americanu comu'l delos Ramones sonavan. Ala final los mis pairis me mercarun un monopatín dessus i lo gasté una mijina enque no era escapás de hazel dengún trucu.